باش تفتح حساب أو بريد إلكتروني أول حاجة افتح المتصفح وعد من موقع مزود الخدم، اللي هو البريد مثل الجي ميل أو الياهو، بعد تالي اضغط على زر التسجيل واملي بياناتك باختيار الاسم والبريد الإلكتروني وكلمة السر، اتأكد من إختيار كلمة سر قوية بعدين أكل خطوات التحقيق زي رقم الهاتف والبريد البديل، لما تخلص اضغط على زر التأكيد وبذلك تكون عندك حساب أو بريد إلكتروني.